Xe nak re jwa'n ye jwa'n ta nchamen re berdur mbes xaba, re jwa'na ben xe ndymena ta nxeka na ben xe nakana xa xen ze naka, xanak tyz mxi'a chuxana mbay na tyz ya nguy tozley na xekta nar wiz za mbay xe nak re re tyz mxya nde yazla nak taga nday nzo bes ze nxeka asta xon o tzi wiz ncheka mbay xe nak re <hesitation> re jwa'na na dan toz ze jwa'na ze jwi'men len tyz popa tiemp nakinmena iz gabmen na nayana za nakina za tyoxkuaney ku'in jwa'n nguyza, per tyz ley jwa'n gabna na nakina len ty zap gay wiz pues ku'in jwa'n ndo yaztra zyasa xeka tud broxa zebay, mbay taga thi jwa'n nadan nak ta yen ta yena tyz gabmen na naya <hesitation> dib mbi ladney ndotapo kuey per naba ze mbola ze nakap yiay mbay na nalitra zyna za ze nzo bes ze nde yaza tyz gabmen laley xata mxiley tata nzoy naya mxiley mbay na <hesitation> nabana blatey thi pla wiz naba ze ngoz, nakinka ryotey yoy len thi xiej za par taya nke zyn ndin lud mbiy ze nawue nxeka ty pla wiz, mbay <hesitation> ee lo- lo thidi- thidi jwa'n na xekta na xekta bro nak silantr xa nak la silantr laba na ze mxi len tyz ley- ley popa po mblekley ze mbola zeba tliga zyna tliga per nzo rola ze mbol nzo rola ze ngoz mbay thi jwa'n ta jwa'nta nchamen jwa'n mas nxek la tuda na na nak <hesitation> am ngo pap. Go papa ze nxeka bro teyia ba nzi tzi'n wiz, mbenta mchez niay per ta yala per talay lirzynmena jwa'mena tombimena kibney re xab xis ney, mbay na to yeimena jwa'men, mbay na thi dib jwa'n nxek nak go nak yap za yap mnaze yapa neo nawue nxeka nday pla wiz mbay yapa na nchamena- nchamena chele kad na nchamena tata jwa'mena benta toyeimena tob mena lo ki na jwa'numena ta'ta benta kon ze kibmen xap xis ney na jwa'mena mbay na re jwa'na nxekana, mbay na xe nak thi dib ned nak go zanahora go zanahora za nxekey nxeka na nxeka thi pla wiz tapta gay wiz nxeka anta ley ze lo ndo yaz leney ze na la lazmena mbay nuga la kola, la kola la lechuga na nuga jwa'na na xek toztey mbay xe nak betabela nxek key xey na la- la xa nal la ngud beta bela ngud ba nawueba nxeka nxeka par jwa'men par thy pla wiz nawue nxeka re jwa'na mbay na besta jwa'n nawue nxeka por ke nabesta jwa'n nawue ta na nxek toztana per nugamen lazmen tyz ley nda yazley ladney na ze kibna maz a jwa'mena tak ye loba anta jwa'mena nata tymena mbenta mximena mbay xe ntak re jwa'na nayana re tiemp ndebe naya re nre tiemp ndebe na ndablota ta timen re jwa'n ndablo jwi'men za jwa'men jwa'n ze par tayal li buena lozomen re tamod nly zynmena.